E a m'piazërìa suné ün strument perché canté, a parte che sun stunà e pöi a m'piazërìa, sai sai ch'a m'piazerìa nen, ma lë strüment a m'piazerìa ëmparelu, la chitara o la baterìa o cuiach autr strüment ën po particular, canté l'ai mai cantà e vöi nen canté